Bow rawitayimaŋo. butikoo to, siiňaa kiliŋ noŋ karoo kono nka a taa golobaalimaŋ. Mee niŋ a tuta luŋ woo luŋ i be miŋ tabi la, itelu feŋo ka taa marisee to nŋa a dii l la luŋ woo luŋ i ňanta miŋ tabi la i faŋolu ye taa marisee to